لما الواحد يزعل أحد لازم يعتذر له، يجي يبوس راسه، يجلس جنبه، يقول له أنا آسف، ما راح أسوي الشيء اللي زعلك مرة ثانية، يظمه، يطبطب عليه ويراظيه يقوله إيش تبي ؟ وأنا أسويه لك عشان ترضى.